fyrsta þáttinn á þessari vertíð við ætlum að fjalla hér á eftir um

þarna á sínum tíma og vakir yfir garðinum um Jóhannes Kjarval eftir Margréti Tryggvadóttur bók fyrir börn og unglinga kannski okkur öll svo er það Karl Ágúst Úlfsson sem sendi frá sér smásagnasafn sem er býsna sterkt verður að segjast eins og er leikari handritshöfundur og og þúsund smiður ég er hérna með í dag Ólínu Þorvarðardóttur og Þorgeir Tryggvason þetta eru tvær bækur svona stórar bækur mjög vinsælar bækur sem við ætlum að fjalla um það er annars vegar

og þetta er bók þetta er eiginlega bara saga mannsins frá því í árdaga og nánast fram á okkar daga þetta er sem sagt mannkynssaga í stuttu máli eins og hann orðar það hinn viti borni maður

það kom mér á óvart hvað hann er ungur hann er fæddur nítján hundruð sjötíu og sex

búinn að gefa út þrjár metsölubækur um mannkynssögu og söguleg efni þessi bók er skrifuð svolítið eins og bandarísku fræðiritin eru mörg orðin og kennslubækurnar hún er á aðgengilegu máli hún er aðgengilega fram sett þannig að mér finnst bókin aðgengileg og þessi skemmtilega kenning hans um að hér hafi verið margar samtímis á jörðinni

hafi sprottið af annarri og svo framvegis heldur voru þær ýmsar þar til homo sapiens kom til sögunnar enda grimm tegund forsendan er svolítið sú að við mennirnir

fantasíur sem við sammælumst um þær eru grundvöllurinn að okkar samfélögum eins og trúarbrögðin jafnvel eða

er þetta ekki til þá er ekki hægt að reka stríð og ekki hægt að reka hagkerfi til dæmis hann gerir þetta svolítið að sinni forsendu að þessi þessi svona nokkuð stranga tvíhyggja um um efnisheiminn um heiminn sem líffræðin lýsir sem sem vísindin vísindin lýsa heim staðreyndanna og heim skáldskaparins og þar í eru mér finnst þessi kenning hans eða þessi útgangspunktur æði

mér finnst ekki mikið til þessarar bókar koma verð ég að segja hún einhvern veginn raknaði svolítið upp fyrir mér þegar ég fór að lesa kaflann um trúarbrögðin mér finnst hann skrifa trúarbrögð og vísindi eins og svona sextán ára strákur að undirbúa sig fyrir MORFÍS keppni full af skemmtilegum fróðleiksmolum og hlutir settir í óvænt og nýstárlegt samhengi en en það truflaði mig alveg svakalega að lesa alla hluti frá frá kommúnisma yfir í nútíma húmanisma sem hann lýsir finnst mér alveg af einstakri grunnhyggni skemmtilegt mér finnst þetta bara vera

en veistu ég er algjörlega ósammála ég held nefnilega Þorgeir að það sem kann að varpa þessum hughrifum fram hjá þér geti verið stíllinn á bókinni við erum svo vön því að það sé verið að skrifa einhvern upphafinn svona umhugsunaratriði mér finnst ég bara alltaf vera að lesa alþýðleg fræðirit sem eru

og trufla mig ekki svona

hún truflaði mig ekki mér fannst hún skemmtileg það er kannski af því að kennarinn í mér ég sá strax möguleikana í að höfða til ungmenna til

vekja áhuga þeirra á mannkynssögunni og ögra svolítið viðteknum skoðunum landbúnaðarbyltingin sem alltaf var álitin vera frumforsenda framfara og velferðar sem hún auðvitað var á vissan hátt en var um leið líka forsenda og tækifæri til kúgunar stéttaskiptingar og mjög skemmtilegt hvernig

því frábærlega og hann er náttúrulega ofsalega pennafær og skemmtilegur rithöfundur það vantar ekki sem er þakkarvert þegar fræðimenn eiga finnst þú mjög djarfur Þorgeir því þetta er þetta er svo margföld metsölubók

búinn að sjá svo marga lýsa því

uppáhalds bókin þeirra í lífinu það bara vekur mér ugg svo til dæmis

hvernig hann ég hef varla getað farið inn á veitingahús og borðað kjöt eftir lýsingar hans á því hvernig við manneskjurnar erum búin að fara með skepnur og hvernig við erum búin að hertaka öll spendýr heimsins leggja þau en rétt áður en inn í þetta að lýsa á svona hjartnæman hátt og taka svona afgerandi siðferðilega afstöðu þá er hann nýbúinn að segja okkur að öll svona afstaða sé einber skáldskapur og þetta truflar mig

ég sé enga þversögn í þessu ekki nokkra hann gengst bara við því að það

sem við erum sammála um að það séu einhver gildi í gangi ég meina en hvað eru þau hvað er rétt og hvað er rangt hvaðan kemur okkur sú hugmynd að breytni sé rétt en ekki röng en auðvitað

er hann barn síns tíma og hefur sín gildi eins og við öll þó hann gægist undir yfirborðið og reyni að velta því fyrir sér

vegna framfara í vísindum geti sumir menn orðið að einhverjum guðlegum verum

kannski jafnvel bara deyi maðurinn út og eftir verði bara einhver gervigreind inn í einhverjum tækjabúnaði eða

taki stjórnina þannig að framtíðarsýnin er svo sem ekki björt ekki fyrir okkur nei nei en horft utan frá mögulega fyrir suma þetta er ævisaga skrifa um sjálfan sig

Nóbelsverðlaunahafi við skulum alls ekki gleyma því að það fer í taugarnar á mörgum honum finnst ekkert leiðinlegt að fara í taugarnar á fólki það er eitt af því sem maður lærir af því að lesa þessa bók

ævisaga í þeim skilningi

hann er að reyna og tekst finnst mér að segja okkur hvernig er að vera

rekja sögu sína nema

brotakenndum hætti og hann er náttúrulega mjög ótrúverðugur

sögumaður og hefur alltaf verið alltaf búið til mýtur um sjálfan

í fyrsta kaflanum lýsir hann því hann sýnir okkur það hann lýsir viðtali sem hann átti við p r manninn á útgáfufyrirtækinu sínu sem hann lýgur fullan um það að hann hafi komið með flutningalest og strokið að heiman en síðan fer hann svona hann stiklar á mjög stóru kemur við í upphafi lýsir í löngu máli og mjög fjálglega áhrifavöldum sínum bæði í bókmenntum og listum honum liggur ekki illt orð til nokkurs manns

af þeim sem hann lýsir í þessari bók nema einum stórum hópi sem eru aðdáendur hans sem honum er mjög í nöp við og næsti stóri hluti bókarinnar er um það þegar hann áttar sig á því að það er litið á hann sem einhvers konar spámann og frelsara og hann er á stöðugum flótta undan þessu hlutskipti sínu og vill bara fá að rækta garðinn sinn með fjölskyldunni og semja lög vera þessi man sem hann sagðist vera í frægu viðtali síðan koma aðrir stórir kaflar hann lýsir áttatíu og níu og stríði sínu

kemur svona víða við og þetta

þetta er mósaíkmynd og þér finnst þetta

mér finnst að maður eigi ekki að þurfa að vera innvígður Bob Dylan aðdáandi eða búinn að undirgangast einhverjar rannsóknir á hans lífi en það þyrfti maður að vera ég er svona hlutlausi lesandinn held ég ég held upp á ákveðin lög með Bob Dylan og veit hver hann var og fyrir hvað hann stóð þess vegna kom mér skemmtilega á óvart að hann kærði sig ekkert um að vera

þessi Messías sem búið var að gera úr honum og leggur leggur lítið upp úr verðlaunum og vegtyllum þannig lagað en þessi bók er sundurlaus og mér finnst hún ekki vel upp byggð ég tek það samt fram

eftirmáli Guðmundar Andra

sem er þýðandi bókarinnar mér finnst hann til bóta hann opnaði ýmislegt hann var svolítill lykill að því sem ég var búin að lesa síðasti kafli bókarinnar hefði mátt vera fyrsti kaflinn því þar eru ákveðnar forsendur lagðar sem að þig vantar þegar þú ert að lesa fyrri hlutann allt of margir kaflar í byrjun bókarinnar byrja á einhverri stemningu að vísu Bob Dylan er frábær penni og það koma ljóðrænar og mjög fallegar myndir sem hann skrifar margar en þeir byrja á einhverri stemningu þú ert staddur í götu eða á veitingahúsi eða í einhverjum

borgarhluta inn og þá gengur einhver inn um dyrnar einhver gæi sem hann kynnist og svo færðu að vita allt persónugalleríið í kringum þann náunga

og þeir spjalla um þetta og hitt bob Dylan með palladóma svo kemur mikil runa af nöfnum eins og

og Bob Dylan setur sig í eitthvað samhengi við það og svo er kaflinn

búinn svo byrjar næsti kafli eins núna finnst mér þetta ennþá betri bók fyrsti þriðjungur bókarinnar er voða mikið svona allt í einu er hann orðinn fjölskyldumaður allt í einu er hann giftur konan hans er aldrei nefnd á nafn

nánast hróp að mér um daginn og sagði þið þessir gömlu kallar með ykkar

kynnist honum lítið í þessari en þetta er nú heillandi fyrirbæri Bob Dylan þessi strákur sem elst þarna

og fór og fór til New York og laug því að hann væri frá Mississippi

syngja þjóðlög kærir sig ekki um að vera þessi Messías sem leiðir þjóð sína til fyrirheitna landsins eða þessi spámaður hann kærir sig ekkert um það þetta er allt einn stór misskilningur Arthurs Miller sem er líka svona ótímabundin og hins vegar það sem kom mér algjörlega á óvart í þessari þessari íslensku þýðingu þegar hann er farinn að tala íslensku þá minnir hann mig sláandi mikið á Jón Gnarr já en þú ert hrifinn ég er ofsalega hrifinn af þessum öllum sem ég nefndi þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér skulum fara í sem eru ljóð eftir Guðrúnu Rannveigu Stefánsdóttur og svo er ja svona skýringartexti eftir þig sagnfræðilegt yfirlit hvað er

og vökumaður er samkvæmt þjóðsögum Jóns Árnasonar sá sem er grafinn fyrstur í kirkjugarði og hann býður alla velkomna inn í garðinn með ljósi en hér í þessu tilfelli í Hólavallagarði þá er

kona Guðrún Oddsdóttir það er svo margt sem gerist við það það að

komin kona hún fær allt öðruvísi hún verður einhvern veginn alltumlykjandi og

skrýtið vegna þess að Guðrún Oddsdóttir var þannig sjálf hver var þessi kona Guðrún Oddsdóttir var prestsdóttir á Reynivöllum

að verða seinni kona Stefáns Stephensen amtmanns og

taka þar með við við stórum barnahópi og og bæta við hann sjálf en það voru

þessir gullmolar sem voru þessi

fjársjóður sem var notaður til að giftast innbyrðis til að búa til þessa

hún giftist eiginlega inn í voru börnin og sér vel um þau öll sömul svo náttúrulega eins og gerist í svona

náttúrulega verður ekkja

Þórður Sveinbjörnsson sem biður hennar

þau setjast að í Hjálmholti þar eru bæði hennar bestu dagar og verstu dagar því þar er hún bæði að eignast fleiri börn og þá með Þórði og missa nema eitt og það var Þorvarður

hennar börnum og hann kemur eftir námsdvöl í Kaupmannahöfn með berkla til Íslands og deyr í Viðey þannig að hún sér hún sér á eftir öllum sínum börnum og hún þurfti að hugga Þórð manninn sinn vegna þess að hann sá ekki fyrir sér að eignast þá afkomendur því hún var orðin það fullorðin þau koma til Reykjavíkur hann tekur við og þar er hún bara sjúklingur og það tekur hana nokkur ár að deyja úr einhverjum óskaplegum

hún þjáðist þarna síðustu árin hvað verður hún gömul að verða rétt um fertugt þannig að hún var gömul kona þegar hún dó er sagt en hún var bara yngri en ég hún er sem sagt grafin fyrst allra í þessum merkilega

hún er þarna grafin fyrst

grafin alveg út við vegginn fyrir miðju garðsins þannig að maður getur svolítið teiknað stærðina á upprunalega garðinum út frá hennar og svo fær hún yfir

þennan merkilega kross

og hann er miklu eldri en maður skyldi ætla frá þarna í kringum átján hundruð og fjörutíu hann pantar hann mjög fljótlega og hann er kominn hérna upp einhverjum árum seinna nýr og þetta var eitthvað svo langt í burtu en blasti samt við hérna af völlunum engin tré engin tré svolítið merkilegt með þetta járn og maður sér þetta í girðingunum hérna líka að þetta er hérna í kirkjugarðinum þessir krossar og fleiri sem eru úr þessu járni en þetta var tekið niður kerfisbundið í öllum görðum í Norður Evrópu og brætt upp í skotvopn við vorum sem betur fer laus við það já svo Guðrún Rannveig

þetta er alveg stórmerkilegur heldur um konur í garðinum almennt og eitthvað liggur undir yfirborðinu en líka vegna þess að

er kona þá verður þetta að einhverri mjög stórri táknmynd ég er yfir mig hrifin af því að hafa fengið að taka þátt í þessu verkefni

lesa úr bókinni greftrun af

jörðu ertu komin að jörðu skaltu aftur verða ég sé ekki en ég heyri heyri skrjáf í blaðsíðum heyri dökka mold sáldrast kalt og rakt

presturinn lofar mér löngum svefni veit henni

drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni ljúft að liggja með augun aftur dvelja í myrkrinu gleyma öllu hér í nyrsta horni garðsins hefur mér verið valinn öruggur

ótruflaður svefn þetta er ótrúlega falleg bók Kjarval

sem fór sínar eigin leiðir Margrét Tryggvadóttir

rek augun í hattar og stígvél og skór og alls konar penslar og svo þessi mynd af honum hann er unglingur þarna sjá hvað er vörpulegur vörpulegur rauðhærður unglingur og hann málar

ég hef ekki fengið það staðfest frá því hann var ennþá í Borgarfirði eystra já já en þú ert að skrifa þessa bók um um Kjarval þennan mikla myndlistarmann þetta er þetta er gamall draumur þinn er það ekki þetta er það

eiginlega Silja Aðalsteinsdóttir sem laumaði þessari hugmynd að mér því hún hefur skrifað um hann og ég skrifaði aðra barnabók um myndlist

sem kom út tvö þúsund og sex hún laumaði

þetta gæti verið svolítið sniðugt ég byrjaði á þessu fyrir nokkrum árum loksins er hún komin út bók aðallega fyrir börn og unglinga

þetta er eiginlega fjölskyldubók ég hugsa hana svolítið þannig ég er nú ekki það bjartsýn að halda að krakkar nái í hana sjálf

en ég veit að börn geta haft mjög gaman af því að skoða myndlist og kynna sér málin fyrir alla fjölskylduna saman og afa

ömmur líka maður rekur fyrst augun í hvað þessi bók er fallega prentuð fallega uppsett já það voru allir að vanda sig mjög mikið og ég var svo heppin að vinna með henni Alexöndru Buhl og ég hafði ákveðnar hugmyndir og var með stafla af bókum þar sem mér fannst sumt flott og sumt ekki hún einhvern veginn náði að kjarna þetta svo vorum við svo heppin að það

til töluvert af munum sem við gátum notað úr hans eigu sem lífga heilmikið upp á en ég vildi að og lagði mikla áherslu á að verkin sjálf fengju að njóta sín þannig að þau eru svolítið sér þannig að þetta órólega umbrot er ekki að trufla

byrja á að taka hann niður af stallinum og bara fara í ævi hans og bernsku

til þess aðeins að endurhugsa hann og ná honum nær okkur og skoða það sem var í það hefði verið mjög

auðvelt að gera barnabók um hann þar sem hann er svolítill sprellikarl ég fer ekki þá leið ég vildi hafa meiri dýpt í þessu og reyna að varpa upp mynd af manninum sem mér finnst trúverðug og og reyna að skilja af hverju hann var svona og af hverju hann gat eiginlega ekki gert neitt annað en að skapa og mála það er brjálæðisleg sköpun alltaf en hann var líka svo mikill frumkvöðull á öðrum hann vildi menninguna og honum fannst Ísland ekki hafa sjálfstæði nema við værum menningarlega sjálfstæð líka og það finnst mér hugmynd sem gleymist kannski svolítið í í umræðu á Íslandi svo var hann svo mikill frumkvöðull líka

það finnst mér eiga virkilegt erindi til okkar núna og til íslenskra barna og þannig að ég held að hver kynslóð þurfi svolítið að dusta rykið af honum og finna sinn Kjarval

náttúrulega líka sprellikarl og skrýtinn

og svarar

já og líka dregur upp mynd

hann ver sig svolítið með skrípalátum og maður skynjar svo sterkt bæði í verkunum hans og því sem hann skrifar og er sagt um

hann að hann var kannski ekkert alltaf mjög hamingjusamur í sínu lífi

sögu af Kjarval hann var svo mikið að forðast fínt fólk sem vildi kaupa af honum málverk og hengja á hann orður og svoleiðis það höfðu tveir strákar komið í heimsókn á vinnustofuna

ég var krakki pabbi rak heildsölu í Skipholti einn sem var sama húsi og myndlista

innan um og ég bara segi eins og er þetta er þetta er æðisleg bók takk fyrir það var alla vega markmiðið þakka þér fyrir við ætlum að skoða allt öðruvísi myndlist það eru verk sem Guðlaugur Arason gerir og kallar

þetta er undarlega skemmtilega haglega gert sérviskulega hjá og ert núna að sýna hér á kaffi Mílanó þetta eru undarlega heillandi lítil verk já takk fyrir það

heita á íslensku þegar ég fór af stað með þetta þá var ég að þetta átti nú aldrei að vera svona mikið gamall draumur minn að búa til svona litlar bækur ég ætlaði að vita hvort ég gæti það ég er alltaf að eltast við drauma mína og þetta tókst en á þessum tíma var ég að skrifa

samskipti manna og álfa ég var í Álfheimum dálítið mikið og þá kom þetta allt í einu yfir mig að þetta væri kannski miklu betra að kalla þetta Álfabækur heldur en að reyna að finna eitthvað annað það hefur festst við þær hver mynd er lítið bókasafn

hvernig velurðu bækurnar það er svo heillandi fyrir bókamann eins og mig að rýna í hvaða titlar þetta eru og svo langar mann að sökkva sér inn í hilluna það er þetta er list sem krefst þess að þú sért með nefið ofan í henni en ekki farir í burtu og þurfir fjarlægð en bækurnar eru þetta er að stærstum hluta mínar eigin bækur þetta er úr mínu bókasafni ég á mikið af bókum eða átti mikið af bókum ég er búinn að láta þær frá mér nú á ég bara svona litlar bækur og þær komast fyrir í í einum skókassa það er náttúrulega mjög þægilegt þegar maður átti fjögur til fimm þúsund bækur hér áður fyrr þá getur maður farið með þetta í hvernig þessar myndir myndirnar geri ég eða bækurnar geri ég þannig að ég skanna allar bækur þrisvar sinnum bak og fyrir og kjöl og lími þetta svo saman í gömlu tölvunni minni og svo prenta ég þetta út á gamla prentarinn

ég er nú búinn að fara í marga hringi í sambandi við að

að ná fram fram gæðunum en það hefur svo smíða ég hverja bók fyrir sig þær eru allar í réttri stærð miðað við

svo bý ég til hverja bók fyrir sig og nota í það spýtukubba sem ég saga niður úr svo lími ég kápuna utan á og og strýk þeim og raða þeim svo upp í hillu svo hlýtur að vera svolítið gaman að raða titlunum upp það er nú líkast til

það sér það enginn það veit það enginn þegar hann horfir á

svo er álfur í hverri mynd já það er verndari verndari verksins einn lítill álfur hann verndar verkið og eiganda verksins og húsið þar sem verkið kemur til með að hanga og ef eigandanum líður eitthvað illa þá gengur hann bara

og talar við hann þú ert búsettur í Danmörku ertu að sýna þetta hér á Íslandi svolítið já ég hef sýnt hérna er nú búinn að sýna víða hér á Íslandi og svo hef verið að sýna þar og það hefur gengið mjög vel en þá ertu varla með íslenskar bækur ég reyni að hafa bróðurpartinn af dönskum af dönskum bókum í því sem ég er að sýna úti í Danmörku það fellur bara í kramið þú ert náttúrulega rithöfundur líka og það er einhver einhver ljóðræna í þessu

já það er gott að heyra það

ég held er svo mikil gleði líka hjá fólki sem kemur og skoðar það fara allir að brosa ég hef tekið eftir því þar sem ég hef verið að sýna með öðrum á svona messum þar sem eru fleiri básar að það koma allir og byrja fúlustu menn þeir byrja að brosa þegar þeir koma inn í básinn hjá mér

voða gaman af því mikil ánægja og gleði þakka þér fyrir Guðlaugur gaman að

læt þess getið að sýningin hans Guðlaugs er á kaffi Mílanó í Skeifunni og

Úlfsson hér er smásagnasafn eftir þig þú ert ekki við eina fjölina felldur og þessi bók heitir átta sár á samviskunni bara titillinn er dálítið ertandi já já hvað hvað hvað segir þessi titill okkur bara ýmislegt ég var lengi að glíma þennan titil og gera upp við mig hvað þetta ætti að heita en á endanum

kom þessi til mín og þá minnti hann mig á að

verk sem ég hafði svolítið á samviskunni verk sem ég hafði skilið eftir í öllu öllu ástandi svona hist og her á leið leið minni í gegnum feril minn sem höfundur

ég var svona að tína þau upp og gefa þeim tækifæri

yfir þessu fólki sem ég hafði einhvern veginn

segja vakið til einhvers konar lífs og það fékk aldrei niðurstöðu sinna mála fyrr en fyrr en núna þetta eru hugmyndir sem tóku svo á sig form smásagna en hefðu kannski getað orðið eitthvað annað já já já algjörlega ég starfaði nú í sjónvarpi í einhver Guð má vita hvað mörg ár sem og ég lagði drög að mörgum verkum á þessu tímabili

svo bara lentu þau ofan í skúffum hvert á fætur öðru og ég náði ekki að klára þau það var bara ekki tími og svo framvegis

ég hætti að vinna svona mikið fyrir sjónvarp þá fóru hugmyndir að banka upp á eitthvað sem ég hafði einhvern tímann ætlað að gera að bíómynd eða leikriti eða eitthvað sumar þessara þessara hugmynda fannst mér henta smásagnaforminu þannig að ég tíndi þær til og snurfusaði og vann þær upp á nýtt og gerði gerði svona úr þessu þetta litla kver þú ert frægur fyrir það hér inni

varst fljótur að vinna fljótur að skrifa skrifa nánast jafnóðum og það var leikið og áttir auðvelt með þetta og hugmyndirnar flæddu og allt það er þetta eitthvað sem kemur auðveldlega að setja saman í þessu formi það er það er allur gangur á því ég var orðinn mjög kunni

mjög vel á miðilinn og gat unnið ef ég fékk hugmynd þá vissi ég mjög fljótlega og hvernig hún ætti að þróast

enda og svo framvegis í þessum tilfellum eins og með þessar smásögur þá þá jú jú fæ ég hugmyndir en oft þróast sagan í einhverja allt aðra átt heldur

sumar þeirra hafa verið mörg ár í vinnslu í merkingunni að þær fengu að liggja og rykfalla í í

í einhver ár þangað til ég tók þær og vann til enda en hvað ertu að skrifa um um hvað fjalla þessar sögur þær fjalla um fólk sem lendir

og

fólk í sálarháska fólk sem lendir í hlutum sem kannski við vildum ekki lenda í ég og þú og kannski hugmyndum sem kvikna þegar maður hugsar með sér

eins og til dæmis þessi saga sem þú nefnir virgill fer

og koma í veg fyrir að sýningin fái hörmulega dóma eitthvað sem leikhúsfólk lætur sér detta í hug get ég ekki gert eitthvað til þess að laga þetta get ég ekki fengið fengið að leiðrétta þessi mistök

önnur saga það er Abraham og Ísak í IKEA já þar

um það hvernig bregðumst við við ef eitthvað sem sem hefur þessa

stærð og dramatík birtist bara inni í líf okkar í hversdeginum í hinu hversdagslega

en leggurðu mikið upp úr því að að að koma

lesandanum á óvart ég get eiginlega ekki sagt að ég leggi upp úr því en það er eitthvað sem

gerist næstum því ósjálfrátt hjá mér þegar ég er að skrifa og spinna söguna þá allt í einu finn ég að bíddu nú verður nú verður að gerast eitthvað

sem ég átti ekki sjálfur von á hvað sem ég er að skrifa hvort sem það er leikrit eða eða sjónvarpsþáttur eða saga að ég kem stundum að einhverjum punkti í sögunni þar sem ég hugsa nú læt ég bara kylfu ráða kasti nánast kem auga á einhver hlut og set hann allt í einu inn í söguna og þá breytist allt finnst ég er að stíga svolítið út úr út úr því sem ég hef gert mest af sem er sem er efni fyrir leikara það er

eða leikrit fyrir svið

var þetta ákveðinn léttir

og líka bara mjög skemmtilegt skemmtilegt að að komast burt frá forminu sem ég er vanastur að vinna í Karl Ágúst Úlfsson átta sár á samviskunni heitir bókin þakka þér fyrir að vera hérna með okkur

búinn hjá okkur í kvöld við verðum hérna að viku liðinni ef Guð lofar takk